Mbô mitôndra nenaha magnokana e tiatiako ai, za kô misy ai mitôndra nenaha tiatiako, fô kô tsy misy mo zegny de tsy maintsy mande bus fogna, <hesitation> tiaviko mitôndra nenaha zao ai, <hesitation> za raiky fogna agnatiny akao zegny oe <hesitation> za mahay ra tiako atô ananjy, fa anô koa mande bus zegny ai, maro be ôlo akao fôfognôlo tsy ainao oe fôfognôlo avy akaiza misy maimboimbo ô <laughs> misy <hesitation> tsy tiako, aleoko fogna mitôndra anaha magnokagna.